Pues este tusanen gust lat nare este na dekanina xkalb belꞌ gon nirubuin tu gallt shitlegall presume desde gal guekorbuebon la chilak este est chiyugte este xten buen guul axtan bet gul la aguishten and gul chirgun grate bun buinin axt burchanen mentenene lateni buenito laguxton kilə ngoo este to chinazə to chinan andka jimuen kot yi extex tiw bomay iter gyirb mayorniz madop guel tachichon nizba plantad chiyanoma tumis talantab site después terigre maya sub mapashchi parayma makiste rinma este panasg pue mash duro es panam chiyi napuenka dabin tap twe yexchipanoo por rso taschinagwono este gwanor estersilros naragwanno xdosh radalo bueshka buena yakasu este lanta chigayi echito yito después yiguenan techinaluyug uyi tekechinaxex turunatereni nen sto kon lishin kon chene loke konre late xteniyi entre este yedre gatere goskeretre la shyetrekom yetre la plat mush yelong tigak guenkrere rebuelke gre tolan parti Chiagoyen chetiza yetargaken norkich taga kolor teshnia chinia chiga este estere guyim keri gakə gye gyeteyin gakə chelon talgakə yitelgaken nayaw akti nayan techichon lokə este puestamente gart gugu este gald neni dialokə puki este kalgə naꞌ este masok nsidi nalat chir kwalquier to logar to xtanga to gol kwalqyier che toga ki wiweni axtna masa didinari dir wbuenlachguirt nena ka buelgonꞌ tonen kwenchena gate koskochena loken gaken ki yoch kolallnia nill' parlawen